باش تاخد تصويرا باهيا لشخص, أول حاجا اتأكد من الضو يكون باهي, حاول تكون الإضاءة تكون طبيعيا, وموجها بطريقا صحيحا, من بعد خلي العبد يقفوإلا يقعد في وضعيا مريحا باش ياخد تصويرا باهيا, ودايما اتجنب الخلفيات اللي تكون مزدحما, حاول تركز على العينين على خاطرهم أهم حاجا في التصويرا, وفي الأخر إنزل وصور وإعمل التصويرا.